Aishaen nawe owoyamena, alykon darin, beledikon dari, aly foron kahrabani alina, belediga gabwal alina ya <hesitation> datilogo aow gazlogo alina <hesitation> adamri daiman yani <hesitation> beledi fadelilina sahiainogo.